Men menurut awak binatang yang paling cepat tu, kalo di doson sepengalaman di doson tu kancil, kancil tu paling tangkas belahai ape lagi betemu dalam utan kalo nak nangkap kancil tu dak kedapat paling nunggu nyo tido, tido nah intai kite tembak baru dapat tu kancil nah kalo nye sadar dak kan dapat nangkap kancil tu karne kancil tu paling lincah, kecik tapi lincah kancil tu. Ade lagi yang paling cepat tu use, use tu tangkas juge belahai nye men di doson tu galak di buru wong use tu di tembak wong pake kecepet kalo nak betangkap pake tangan dak kan dapat mustahil nangkap use pake tangan, nah wong juge kapan beburu use tu biasonyo seminggu dalam utan ngintai use tu, tidok di utan tu la kan ngune perlengkapan tu belor pate bedil ye kan makanan itu na be sepatu boot pakaian lengkap masuk utan tu na la seminggu tu la tau dimane tempat use tido kan, nah baru di intai baru di tembak use tu, kalu nak betangan bekapak dengan manau dak kan dapat nangkep use tu pernah juge waktu empai tu di doson tu nangkap kancil, tapi kancil sedang tido, sedang tido bejalan masuk utan tu dak sengaje betemu kancil tu ngulang dian. Nah bawa sebatang sebatang kayu serut serut, tu na ngeliet kancil tidok tu pas ngune ngune belor kan nah meci mate kancil tu, peci matenye silau tangkap ngan tangan, la dapat kancil tu unde balek nah unde balek tu kurungi isok sembele buat lauk. Nah ada lagi yang tangkas binatang kak imau, imau tu tangkas pule tapi men kini la jarang wong betemu imau men dak di kebon binatang kalo du empai di doson tu banyak, kerne doson empai tu masih utan nian jadi imau kadang di doson empai tu naik kumah, make wong wong di musi tu di doson tu muat umah empai tu umah panggung gale, jarang rumah rumah kini umah kini la banyak depok, kalo zaman empai umah umah depok mati dimakan imau, imau tu juge belahai tangkas galak nerkam, na men di utan tu kalu kite betemu imau tu belahai la tangkas tangkas kalu kite nak melawan nye dak ke mungkin telawan karne badan imau tu beso paling kecik sebesak anak sapi imau tu, na men dak ketek senyate lahai tu la kite naik ke pucok kayu juge imau pacak naek, na men ade senjate lawan dulu belage ngen imau, kalo kite nyerah diri mati disitulah. Kalo yang paling lamat meslau di awak di doson galak betemu tu ye kure. Kure tu cuman cepatnye dalam ayo cepat juge dak kecepat igek kure dalam ayot tu na di tebing tu kure tu bejalan medek edek na lambat nian, galak juge kure tu besarang di dalam bungin ape lagi musim kemarau karne musim kemarau tu bepulau di sungai tu kan, na nye ngali bongen nah ngali bongen tu betelok kure tu ade juge betanak kure banyak nian ape lagi musim kemarau keluo tu. Ade lagi yang binatang lambat tu tekoyong, tekoyong tu banyak jenis tapi kebanyakan yang jenis tekoyong tu yang men uji wong tu ngatenye kemoyan tu, yang warne koneng, kadang nah yang na yang di tebing yang banyak tu yang warne coklat, tu tekoyong kalo yang kemoyan tadi kak warne koneng nah kalo kemoyan kak tadi galak dibuat wong ngumpan tajur untuk wong mancing biasonye, kalo ndak tu untuk merawai ye kan nah kalo yang tekoyong kak tadi di tebing banyak nian kite betemu hampir setiap daerah pasti ade gale e yang tekoyong kak tadi. Ade lagi yang lambat tu pacat dalam padang para banyak nian pacat di kebon pasti betemu dengan pacat, pacat tu lambat cak siput dengen keong kak tadi. Bejalannye nah men kite masuk utan tu pasti betemu pacat, pacat tu men awak empai tu galak di dumeh masuk sd tu kan galak ngetap di kaki inggap he tu, kapan ye ngetap men la kenyang baru nye lahai injak kaki ade lagi lintah tapi lintah kak cuman di dayo bae temasuk lambat juge lintah kak, men di tebing lintah kak jarang kite betemu nah paling dalam ayo di sawah ape lagi di sawah banyak lintah tu yang lambat lagi binatang tu ulat, ulat bulu tu temasuk lambat, karne ape tu nye ka ade ulet bulu yang ade kaki ade yang dak bekaki nah kalo yang dak katek kaki tu lambat nian die tu galak di batang batang kayu di bunge idup ulet bulu tu banyak. Ade lagi binatang kaki seribu binatang kaki seribu tu banyak nian hampir di setiap umah tu pasti ade binatang kaki seribu he tu di pegang dikit langsung begulung binatang kaki seribu tu, dengen juge belatung, belatung kak biasonye timbul di buntang buntang binatang buntang entah buntang sapi, buntang kambeng, buntang burung ayam ade gale belatungnye tu di buntang buntang bae nye keluo he tu lambat pule belajannye belatung kak.